أفضل طريقة لإنهاء يومي هو العودة إلى المنزل و الإلتقاء بأولادي و بزوجتي و بأمي و بأبي و بكل أفراد العائلة و تجاذب أطراف الحديث معهم و الحديث معهم على كل الأشياء التي حدثت في اليوم و الاستمتاع معا و الحديث حول أمور كثيرة و مشاهدة التلفزيون معا و خاصة ما يعجبني كثيرا هو اللعب مع أولادي في الليل قبل النوم.